Taran' si ku'naj 'ngo nej chuj ahiu cha chun ni'in ne', ngoj bin nato, na'bi, chrukui'i, pera nej, kokoj nej, na'bi hiu nej, na'bi tsi nej, 'ngo manku nej 'ngo manzana nej, taran tan bin si ni'in ne'.